<noise> Na cantyja ꞌnaⁿ ja quiooꞌ na jndo̱ꞌti nꞌom joꞌ chuiꞌ ee jom chiuuwaa na ꞌu na nntseiljeiindyuꞌ jom cantyjati joꞌ, chuiꞌ jom xeⁿ na nlꞌueꞌ xueⁿꞌeⁿ ndoꞌ ꞌu xjeⁿ na naquiiꞌ na nncjaawijneiⁿ ꞌu nncwjiꞌ xueⁿꞌeⁿ jomꞌ majeꞌ nñoom xjeⁿ na ꞌu nntseixuaꞌ jom ee ñequio xueⁿꞌeⁿ nntseixuaꞌ jom ndoꞌ ñoom mati jeꞌ cantyjati ꞌnaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ jeꞌ chiuuwaa na ꞌu matseiꞌjndaaꞌndyuꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ xeⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ nantquie na ꞌu macwaꞌ luaaꞌ nncwijneiⁿ na jom nlcwaaⁿꞌaⁿ nantquie na ꞌu nlcwaꞌ jeꞌ jeꞌ cwiicheⁿ nnom xeⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ cwii nnom aa na nntaaⁿ aa na nntsoom na nncjaantsꞌo̱o̱ñe ꞌndyoꞌ majoꞌti jom chaꞌtso ꞌnaⁿ na ꞌu nntsuꞌ jom nntsoom joonaꞌ sa̱a̱ joꞌ luaꞌ chiuuwaa na ꞌu nncjaaꞌmo̱ⁿꞌ nnoom luaꞌ tsꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chuiꞌ chiuuwaa na mati jeꞌ ꞌnaⁿ na nncꞌuu chuiꞌ xeⁿ na ꞌu xjeⁿ na cachjooñecheⁿ nꞌmo̱ⁿꞌ nnoom na nnquiaꞌ aa na jugo aa ndaateiⁿ oo aa ndaatioo nnnom na nncjawijneiⁿ xeⁿ na ꞌu nntseichuiꞌ ꞌnaⁿ na maꞌom taxocꞌom joonaꞌ tomti ꞌnaⁿ chiuuwa na ꞌu na seiljeiindyuꞌ jom ntyjati joꞌ na jom nncꞌom cwiicheⁿ jeꞌ nnom jom ntyjeⁿ quia na jomtineiiⁿꞌ tsꞌaⁿ jom. Xocjaⁿ quiawaa mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ oo nntseijmeiⁿꞌñe meiiⁿ na cwiluiiñe quiooꞌ na ya tsꞌaⁿñe ñequiondyuꞌ ꞌu sa̱a̱ waa cwii nnom na jom nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na jom mayuuꞌ na wiꞌ tsꞌom jom cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na jom xocjaⁿ jeꞌ ndoꞌ cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na jom jeꞌ quiawaa nleinoom tsꞌaⁿꞌñeeⁿ luaꞌ cwiicheⁿ nnom na machꞌee chuiꞌ. Jeꞌ jeꞌ mꞌaaⁿ cwiicheⁿ quiooꞌ na mati jndo̱ꞌ tsꞌom joꞌ catsueꞌ, catsueꞌ jeꞌ xeⁿ na xjeⁿꞌndaañecheⁿ jeꞌ majoꞌti nꞌmo̱ⁿꞌ nnoom na nnquiaⁿ na xmaⁿndyuꞌ xjeⁿ na ꞌu aa na nncwjeꞌñomꞌ na tjaꞌ cwii lꞌaa oo meiⁿnquia oo nntseixuaꞌ jom nntsuꞌ nnoom candyoꞌ jeꞌ nnquiaⁿ na xmaⁿndyuꞌ jeꞌ oo nntsuꞌ nnoom quiaꞌ na xmaⁿñe tsꞌaⁿ na tyjeeꞌ jom nntseicjeeñe xeⁿ na ꞌu luaaꞌ jnda̱ tmo̱ⁿꞌ nnoom cwiicheⁿ ꞌnaⁿ jeꞌ quia na ꞌu nmo̱ⁿꞌ nnoom na mati na jom ꞌnaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ tomti waa xio cwentaaⁿꞌaⁿ chaꞌtso xjeⁿ na joꞌ, joꞌ jom nantquie na niom na waawꞌaa ꞌu xocjoom nantquie ꞌnaⁿꞌ chaꞌtso xjeⁿ meiiⁿ na caꞌ cweꞌ ꞌndiꞌtoꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee chiuuwaa na ꞌu nmo̱ⁿꞌ nnoom ee cwiluiiñe cwii quiooꞌ na mayuuꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom mati jeꞌ jeꞌ chiuuwaa na ꞌu na nntseiljeiindyuꞌ jom na nntsom majoꞌti xeⁿ na ꞌu nntseiljeiindyuꞌ jom na nntsom aa na ꞌndyootsꞌa aa na tachꞌeⁿ aa naquiiꞌ wꞌaa jom luaaꞌ na jom nncꞌoomñe na nntsom ndoꞌ luaaꞌ na jom nntseijndaaꞌñe mati jeꞌ waa cwiicheⁿ nnom tsꞌaⁿ na nncwjeeꞌ waꞌ. Jom ntyjeⁿ quia na tsꞌaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ na macwjeeꞌ taxotseiwꞌeⁿ juu oo taxotseijmeiⁿꞌñe nnom sa̱a̱ tsꞌaⁿ na cweꞌ nncwjeeꞌya jeꞌ na tiquicwjeeꞌ joꞌ jom jeꞌ quia na matseiwꞌeⁿ jeꞌ nntseiwꞌeⁿ ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ jeꞌ xeⁿ na nntsuꞌ nnoom na jom nntseijnom oo nncjuꞌndyeeñe oo nncjuꞌ cwii ꞌnaⁿ jeꞌ na nntquieꞌ juunaꞌ cjaacꞌom chaꞌ na ta̱jndyooꞌ oo chaꞌ na cwii xio cwii nnom ꞌnaⁿ na luaaꞌ oo liaa chiuuwaa na ꞌu nmo̱ⁿꞌ nnoom jom nntseicjeeñe na jaacꞌom juunaꞌ oo jaacjoomꞌm juunaꞌ yuu na macaⁿnaꞌ xeⁿ na cweꞌ watyeeⁿtonaꞌ jo tsꞌiaaⁿꞌ ee na luaaꞌ jnda̱ tmo̱ⁿꞌ nnoom joꞌ nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na jndye na catsueꞌ na ꞌnaⁿꞌaⁿ ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwa na jom nñenquiomꞌm mati xeⁿ na nmo̱ⁿꞌ na nnquiomꞌm majoꞌti jom ntyjati chiuuwaa na ꞌu nmo̱ⁿꞌ nnoom ntyjati joꞌ mati jeꞌ xjeⁿ na nlꞌueꞌ xueⁿꞌeⁿ chiuuwaa na ꞌu nntseijndyuꞌ jom luaaꞌ na ꞌu nntseixuaꞌ jom ndoꞌ na jom nntseicjeeñe ndoꞌ ñejom na nntseixuaꞌ jom majnda̱tyjeꞌñom ꞌu joꞌ chii luaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ jeꞌ. <noise>